Azo ekena koa e akoho fa karazagna vorogna fa aminanzy aby se raha mombanà vorogna na vava marangitra na hela- na helatra na ongony de mitovy aminà vorogna izy fa <hesitation> mampiavaka bitika ananzy foagna dia izy sy dia afaka mirigna lavitra fa sy mahalasa ny vatagnananzy helatrananzy igny fa sy fantako dikany fa nandaharan'ny zagnahary ananjy koa zany.